Sakafon-drô baka Alzeria ten̈a mala zen̈y kosikosy zen̈y ten̈a mampiavaka irô. Andraho alokin-drô zen̈y zio <hesitation> zen̈y andokisan-drô izy arakan-drô legimo, aharan-drô hena asian-drô lasôsy fa pare edy.